Li Paisi Vasci, chiamati anchi Olanda, sunnu un paisi di lu centru Europa ca cunfinanu cu lu Belgiu intra un latu e la Germania intra l’autru latu. Lu tempu ni li Paisi Vasci è friddu di nvernu cu pioggi abbunnati e la stati la temperatura junci sinu a li trenta - trentacincu gradi. Lu megghiu periodu pi jiri a visitari l’Olanda è la primavera, unni li strati sunnu chini di ciura.